ཐ་ཏོ་ནག་མེ་གི་ཆེསོག་ནང་ལོ། མིཀྵོརིབ་གི་ནགཆ་མེ་མག་ལོ་ལབ་ཏེ། བང་འུ་ལབ་ཏེ་བརྦོ་ཕིནདོ་ཨིནས། མིཀྵོརིབ་ན་ནགཆ་གི་ཁེམ་སམ་བཅུ། དི་ཆུ་ཡ་ན་ཆག་དི་ཆུ་ཁན་གྱི་ཨིན་རུ་ཡ། ནགཆ་གི་མིཀྵོརིབ་ན་དར་ཏེ་གི། འོ་དེ་ལོ་དེ་ཐག་ཏི་ས་ཆོག་བཅུ། མིཀྵོརིབ་ན་ནགཆ་གི་མེ་ན་ཆོད་བོ་ཏེམ། གསགས་ན་ཆོག་ཏེམ་འོ་དེ་ལོ་ཀུག་ས་འོ་དེ་ལོ། ཐག་དེ་ས་འོ་དེམ་ཕ་ཡ་མདོངས། མིཀྵོརིབ་ནོགས་དི་ལབ་ཏི་ཟུ་དེ་ཏ། ཐང་ལབ་ཏེ་གཟང་པོ། མིཀྵོརིབ་ན་ནགཆ་གི་དེ་ན་ཕ་ལདི་ཆུ། ཡ་ཀྱི་འདེ་གས་ཆུ་ཡིན་ཐའ་དི་ན་ནགཆ་གྱི། གླང་པ་ལས་འོ་ཏེ་ས་ཀེན་སམ་ན། ས་ཆོག་ཆོ་ཨིནས།